Jawazin faidie, sokeda erin firgen ager joonami, ismin faifin, erin hedo unedangsi, faifin jensini minai, faifin ay haja inmalika tar jawazil sokafi infirgen agerkon ken safar joonami madmonaen tanjimakena.